Ireto avy ny fikafika rehefa mahandro sakafo raha kely ny vola eo am-pelantanana nefa sady tsy mampiova ny hatsarany: atao kelikely ny zavatra vidiana, ary koa atao saosy izy fa tsy atao rony mba tsy hampiova ny lokony sy ny tsirony.